Injo nakkea olo-olo a nu biasa ku mallakia injo nu anre a bangkeng na a injo nu tiba-tiba injo mae <hesitation> riek dellekang ta pada injo mae ularayya injo ku sakring punna na aklampa a akdakka dakka na sikali riek injo ulara bou bateku inu pole akrikba angura ku kua pakunjo <hesitation> maeng a sikali injo waktungku caddi <hesitation> amaccidong-cidonga <hesitation> tappa la riek to intu pole ulara <hesitation> ri limangku, sikiddi tokma intu pole na kikki untung ulara caddi ji na injo ngura ku sanna malla <hesitation> di ranrangi di bapakku diranrangi ulunna <hesitation> attallasi injo pole ularayya assile a anre mi injo pole ulara iya rung kalenna ku kua attalasa baji injo ularayya iyaminjo ku malla-malla <hesitation> riek injo pole ku mallaki <hesitation> anu <hesitation> kalumeme, bou injo punna riek minjo ku sakring kalumemea a lalang ri anua ri wc a anre intu pole ku anjari anrio punna rariek kunjo ruang allo injo kalumemea, ruang allo toppi kunrio ka nu ouh belah nu ngura injo warna na riek nu warna eja riek nu warna lekleng tapi iyanjo punna riek minjo ku utte warna ejayya akrakki ri rinringa ouh kusakring arak ku sakring takmea ngutte i <hesitation> manna mamo injo pole injo kalumemmea nakua taua <hesitation> tala ngikki ji intu bou bela injo kusakring kalumemmea nakua taua tala ngikki ji <hesitation> riek injo ku utte anak-anak do ri kikki i ri bangngina injo ri kalumemea <hesitation> aloko-loko i mukoang na mae pada maingi di anu disirang minyak bambang iyaminjo pole ku malla-malla angura pole injo bangkeng na <hesitation> lohe kamua injo pole ouh ambaung-baungi bulungku <hesitation> nampa caddi a injo punna lampa ku sakring akkoko rung ammaku na riek injo kalumeme <hesitation> punna riek ku kambiang kaluku ku patihara i nu tala malla di kikki a <hesitation> nu ambaung-baung na ja bulungku